As miñas vacacións ideais serían ir a Lanzarote e xogas nas piscinas dos hoteis.

Vale, pois teño que salir da miña casa <hesitation> salgo do portal, vou pa a rúa e vou pa unha rotonda.

Vexo que Bertamiráns está medrando moito e que cada vez vai a haber máis xente.

Agosto. <noise>

Si, claro que si. <hesitation> Mamá, papá, avoa, toda a miña familia.

facer acrobacias, bueno o que fago.

Gatos, cans, tartarugas, páxaros, eu que sei.

Non o uso moito.

Na escola.